जाणो बेरा शितको लहर शितको अ थोपा भओ हवा <hesitation> के कोहरा कहत हयं । कोहरा जाणो बेरा लगतहय और खास करके <hesitation> पुष माह घेन कोहरा लागत हय । तओ <hesitation> तमान दुर दुर कि चिझ ना दिखात होत हयं एक धुन्धहानी लागत हय । <hesitation> जासे हमर बालीनाली फिर थुर खराव हुई सकत हयं । कोहरा खा देत हय टिमाटर आल आलु आदिके तओ हमर <hesitation> प्राकृतिक चिझ हय जा जासे हमर खेतीपाति फिर प्रभावित होत हय <hesitation> असर कर देत हय ।